Bos minn xki diꞌltsa xkuꞌn sdzak xiab xfwers, lëꞌ minn knu gia nup nkob x̱obye tsuw lo gets noꞌnda x̱ob xki guxkwaꞌ nis tsuda sukr tsuda xkisa gia minn o zona diꞌltsa xkuꞌn lëꞌ minn giaga ti ngow xki, minn xiab xfwers gia ngow idzaꞌl ti suero o minn nëꞌdga gia suero bos lëꞌwu nak noꞌnda nkob x̱ob ye gia sin sukr xkisa. <noise>